yato pa malapu'na ma'jama <hesitation> kumande ki jolo', kumande mawatangki supaya ke ma'jama ki tae di sisanta', karena terutama to kande ta jolo' di patuju,. mane yake ma'jamaki pasti buda apa ladi alli ato buda apa lana <hesitation> paluku te keluargata, ato buda raka la na palaku te' tomatua, mane yato tujuan utamata to ma'jama pasti di nikmati te doi'ta, terus <hesitation> mane yate apa ke ma'jamaki pasti apa apa la dialli <hesitation> ya semacamna te' motor yake tae di ma'jama pasti la masussaki la alli te' motoro ato oto <hesitation> mane eke tae' di ma'jama <hesitation> pasti na tiro kadake ki' lako tau atau na lese leseiki <hesitation> terus <hesitation> mane ke ma'jamaki mintu bang tu apa ladi alli terus to ke ladi alli pasti pakeki' doi' karna ake tae di ma'jama umba ladi ngai ala doi'. Masa' la rampo kalena to doi' eke tae' ladi ma'jama apa lagi kita te' muane <hesitation> di perlukan liu to jaman apa lagi ke demmi keluargata atau mangka miki denmo te beneta pasti <hesitation> haruski ma'jama karna yato najama to' muane biasa Keanu <hesitation> yato' bene na perlukan duka to' kande masa la yato uane torro ri <hesitation> mamma mamma jio banuanna sedangkan yate bene la male ma'jama. <hesitation>